Misy eo amin'ny telo eo ny karazagna, <hesitation> karazagna saosy ampiasaiko amin'ny fandrahoagna sakafo: <hesitation> tongolo lay a, dia sakarivo a, dia <hesitation> curry dia poivre.